Musuq wata chayamun hinaqa nuqaqa aylluyman purini chaypin tupamuni lapan ñaña turaykunawan, tataywan, mamaywan ima. Chaypin huñurikuyku yasta imallatapis sumaqtan wayk'urikuyku, chaymantapis puqllayku ima.

Nuqaqa imaynatapis llank'aytan munani turawa turaywanpis, ñañaywanpis, tura ñañaykunawanpis, yachachiq masiykunawanpis, llank'aytan munani, manan sapallaychu piwanpis llank'allaytan munani sapallaypis llank'akushallaymantaq.